Injo punna a maenga a pallu, a pallu kanre, nu anda to intu pole naung kanrea punna anre to intu pole uranna e, eih punna na nganre a, harus mentopa injo riek injo utang, <hesitation> manna intu pole utang nangka, utang keloro, tapi punna utang keloro, bou nu nyamang mentodo, biasa punna riek mo juku' inni he, juku' rangko, na di sanggara atau di tunu i, ouh belei <hesitation> sekre mi intu pole korong lakbusu, tapi punna utang nu di santang-santang todo <hesitation> manna nu anre ja juku' na akloloro tokji intue, nu biasa tallung piring ku palakbussi, tapi punna naik-naik to i juku' a, iyamintu, <hesitation> taua attunu mami juku' na haju injo si bulanga attunu mo naung juku' injo, ku kua nakke pahajikki to i bela, gassing juku' tunu mo naung ni kanre tapi injo juku' tunu a, punna talia to intu juku' lajang, di tunu' <hesitation> juku' sarisi, <hesitation> juku' <hesitation> nu tala mainga nakke attunui juku' lompo, ka nu lakbi lohe daging na, biasa juku' inni, juku' sarisia nu nyamang, di pasi urang anu, <hesitation> utang keloro, nu riek a buang na, <hesitation> injo nyamang kalli intu iya tapi punna nu di arak tokki injo kodong sikiddi-kiddi nu nyamang-nyamang. <hesitation> jangang isse mae di kanrei, <hesitation> biasa di sanggara i, biasa di tunui, punna maing injo di tunu, di pallu isse di pallu santangi, punna maingi di pallu santang, injo mangngang maki, <hesitation> juku' isse pole, punna mangang nase maki injo kanre i, <hesitation> doang <hesitation> biasa doang, punna nganu mi injo doang, ku sare isse tempe, ku tumis-tumis tempe isse, ku campuru doang, tapi punna naik i, attunna cumi a rurung anua, <hesitation> intu mae <hesitation> juku' a, beh tala ku hoja mento i juku' a, cumi mento ji nomor sekre na.